أنا نفظل مع شريكي بالطبيعه و فمك شريكي قلو أصدقائي قلو لا لا لا لا أحب شريكي شريك حياتي شريك حياتي ننننننن فظله على الدنيا كلها اااا أصدقاء لا هههه ما نفظلش اااا هاكا إلا شريك حياتي هو كل في الكل.